Okei auna betdei tub a iagoni mosbi ai ba selebreitiani ba iagomani vanugai gegu frens ba goririni ba iagoni kwikilai gegu klas bois tari ba goririni ba iagoni mosbi gana baga iagoni lamana, lamanai gegu betdei ba selebreitiani. Gegu miusik tarima tari ba invaitirini chris brown o mogesina bege iagomani betdei ai bege ma marini betdei bekorini tu baiagoni gegu frens ma ba iagoni ba torerini geri vanugai ger numa gani ganiri baga voini baga shopinini ta ta geri numai baga torereini monai ma ba iagoni last gegu bradas gesi baga iagoni baga niuniuni bia danuri baga voini baga niuni monana bekorini baga iagoni baga gani ganini babakiuni ba iagoni femli ba goririni femli ma bege niuniuni. Ol dei femli gesi baga bukani betdei gabunai monana ma baga iagoni miusik tarimari baga tugurini bege lakani geri gabu gana gai bois mogo baga tanu tagoni monana baga genogoini numa gana numai baga niuni mu bera ganini bera ganini bekorini Mero ma bakirarini geri moni baga vinirini ta ta geri vanuga gari bege iagoni o asigina tu baga iagoni ba torerini motuka ta maki baga aiani mo motukana vau drop of pik ap be veini kamara bois mogeri ga gabiri gana gai gesi ge niumiu gana gia maki baga goririni monana gema baga iagomani tu piknik bogibogi nai tu piknik. Betdei bekorini tu baga iagoni nugunamo bich ai baga piknikini be iagoni mu. Lavilavi mogesina bogi tu net ma baga fiuani monai bois fish tari ma bege vagini monai bich ai fish ma baga ganini monana baga iagomani monai vau mero ta ta geri numai baga torerini geri vanugai. Femli baga iagomani betdei gegu motuka ta ba voiani betdei motukana ta ba voiani monana gegu numa ta bama veiani vanugai numa barana ta ba veiani vanugai bekorini gegu femli tu numai bege tanuni au tu monana ma barakani mosbi ai mosbi ai ba tanuni gegu frens gesi ma baga iagoni baga niuniuni wan wik mogesina baga selebreitiani betdei tuna. Niuniu niuniu mogo mogo baga veiani monana baga iagoni keapara gana bradas tari monai baga gitarini. Keaparai vira deis ta monai bekorini monana ma baga genogoini vanuga gana tari ma baga goririni baga iagoni keaparai ma bege fou gosini monana bekorini baga iagomani mosbi gana baga iagoni mosbi ai baga tanuni baga niuniuni baga selebreit laka lakauni gema femli tari ainai ge tanuni gia ma baga gitarini monai baga gani ganini gia gesi baga gaukara vegogoni